أفضل الإحتفاظ بإسمي الأول، لإن الإسم هو جزء من هويتك وتاريخك. ما أحس إنه يحتاج تغيير. لكن أحياناً تجيني فكرة، إني أبغى أغير إسمي، أبغى أغير للأسامي الجديدة.